Pictures tun ishin won ishin choleathif pictures maan yedhen Malii inamaa dhurani woktiii atin dhuran pegine Ill maani woathin picture dhathu picture tun si karkarthi akhishin si karkarthu egheree ufuu dhawotha namayya anin dhuran akan jiraaa wonn than ama wonn fulani berre iseni ñaam Fulani wolin jirthen ama inamaa fulani jirtu ama shule atin jirthu ama wonn huji atiin midhasitu woathin guyya sun picha sunn dhathethu picture sunn yaani ukhumbusho tuftin egheree tetheee